Salcë béchamel, salcë chimichurri, salcë teriyaki, salcë tzatziki, salcë jeshile e salcë kikiriku. Ktò salca mund të shtojndë sapúr e thellësi ndë një larmi pjata, nga antipastat ndë platot kryesore.